Zafady e, zafady fô tegna le sô afaka atô môramôra hely raha magnenonandre io fô andro kara fa dila aligny, avy ake amineh ato misy zaza mandry, avy eo misy ôlo tegna le mbôla marary tsy salama sô de mbô manjary arorondrôrogno hely volumandreo io fô tegna le mijaly zeh ato, zafady e.